Pijaw anoc nej este pilambanoc nipilan jang alndo majlücanajg najnej amoc xic eapeyanoc nwench asaj xic pues sasaj angwüy porque pues agustangün apaylonoc ues niench atuquiey per ipues anop wüx ajlüces tenüx pues majaw jangjang najnej y jang nga majnej amood xic pues salamb anoc nipilan sapiüng xique palan migras per pues ningwüy olonoc moodaw wüx alamb xic pues najnej niw mijaw najnej nipilan xoara najiüt maquiej xicónan per ndpues soel niw amb acueech xicon pores par neáwan monüx montaj ang anduiüm angwüch owix pues pajaw per najnej pajaw par majiür najnej minoj porque nganüy xowayey nipilan acueaquey por lo mismo de que a veces quim maxom olonoc nüch chimaquiej panomban ngo mayaj c ombas porque aunque ic pilaj c ombas pues nipilan a veces atacambiar lango miajmood quiej olonoc mimood ndoj por eses te. Neáwan guiey pajaw anoc si anoc este najnej naxuey porque ajlüic olonoc clas unxuey ndequienga manguiüm marangüw najiüt tanoc tsan mijuow mintaj pam mayarnguix mintaj alej yew mintaj aram pex castil parawtumiün parmünch moic micual astanow tuan ningüy xowayey nipilan arang atuquiey xonünchiw nngo matajcüw ender micualüw ng meatajcüw ender olonoc clas unxwey xo angüniw ambüw andocoj o ambüw ticorrol indoj neáwan mitumiün angalüwesteyw angalüw napatiew parmangüniw y atuquiey pues ngu minajnej tuan pres nop neaw anguiay apajaw neaw anguiey apajaw pues neáwanroj najnej par ng macuequayej nipilan.